Amuya <noise> ndee aluma ndee umanyire ani namanyire ndetaa, mmanyire taa, vakuno mujini taa nimanyire ndenyunyu, <hesitation> tana kuri iswali manye ndee nijoole maisha yotengenezaa, iyatengenezaa nyumba yaachwe, <hesitation> siumanyire hata, ndee arume navawire kintu. Ndee najaji mjini we najiji mjini ndeje nujitengeneza nyumba, inyumba yenda yotengenezwa yaani, woumanyire jee jentengenezwa jakijiji kana tofauti. Jakataijiji, jakasi jaka jakasakira mui itatu ili iviri, au itatu. Wingi ivaru wingi ivaru afu maa kii, akiigonganisha katikati, kaa gonganishe katikati! Hari katikati nandele jenga nyumba yachwi. Ushana hula muachwa solo nyumba, sevela ncholwi tukuu, ni katikati yaveera au niivanwu yaveera, au natwele iwirie yuli jiri inyumba twele iwaru jiri, yatile miniyaangu au yatitee koona, jandu utengeneza we nyumba yaako kwahiyo ndokuvana koona. Yatititle koona, <hesitation> na jaasesee nanii amanyire sesee. Kaane maisha ya nyumba chee se sandwele, sesee nyumba yaachu ni kiona yatitee hee sesee yatitee nanana nana kabalaza kabisa yetita, sese <hesitation> sese yatite kabisa nana kibaraza, yaani yatite koona kabisa yaani kunousaka yiingire, koona wintu yookingira alalakuno lakulanga muija muniyangu waachu hara jeirya, yakavakaa koona, maakuwa jeerya maa yototengeneza, <hesitation> iduwara, noo nyumba yaachwe. Kwahiyo ndee nyumba yaachu, yaani nyumba ndeutengeneza vyaboowa saana dee ulange kwanza mulungu ni mukuula, <hesitation> mbula maa ivayee joule, lakini mayi yaachu siyani kuolovaa tukuu, dee utange maisha dee maisha ndee itenengeneza nyumba vyaboowa. Siri koolova tukuu, ata vasinga vale koolova tuku, <hesitation> kayautange mulungu ni mukulu, yakatengeneza, yokoretaa masambe ukoo, <hesitation> yokejotengeneza hara jeeniya kwanza yakaunganisha tangaa miti ivene maa dee ikatengeneza. <noise> yoketosaka ukoo! Masambee, <hesitation> dee utange na ndee maisha jatitee akiri, jotosaka isambe akeo jikareta. ikajotengeza, kii yakafyuka kii, yo yootosaka isambe ringii. Kia ikareta na haharagi, yakatetaga hiyo jamarikile kabisa, namuna atengeneza au jino nu voosi viambila mukina mulume, kutengeneza, sina jee kunajiimanisha valangi, au manajina binadamu aluusi, <hesitation> mnategemea sa- sas ni muntu malume. Muli na mihela namunategemewa lakini ndee kusina chooseya uhuu ni mukulu sijui joule, vonokiyambera kutengeneza nyumba yaachu. <hesitation> tena nyumba kabisa safi jikala bila na wasiwasi yaani ikalala kabisa indekii jakiyanjarya. Dee utange mulungu ni mukulu yaani, safi kabisa, bila na wasiwaasi.